اختار ان انا يكون عندى قدرة على الطيران ل-ليه لان انا احب ان انا اتنفل من مكان لمكانو او اروح اى بلد انا نفسى اشوفها من غير <hesitation> اى حسابات